Ngienda kuruga mucere mbocaga mbia nginathie ndukari ngagura mucere. Naguramucere nguraga mucere uria mwega mbiryani kanambiryani mostly mbiryani niyo mbega no rimwe na nemue ni kugura mucere tawa mbicuri koguo nagura mucere wakwa ngiuka naguongiwigirira vau mathari, ngioca macaki ngicaria ngu ino nyumu weega nigetha naigirira mucere wakwa riko uvie utaina thina. Koguo ni mbukaga nagira mucere ndukari ngiuka ngiga vau ngithondeka mwaki. Nathondeka mwaki na nguu ino mbega, ngikira macaki riko ngioco kiririti ngikira tuku tunini, ngioca kiviriti ngiakia, nakia, ngioca thavuria iria ritheru. akorwa ni mucere wa kilo imwe ngioca maii njagi igiiri ngikira, ngikira cumbi na ngikira tumaguta nigetha mucere ucio ukorwe wina maria. Na natega maii ngieterera maii makwa matheruke imatheruka riu maii makiuga matheruke

ngikorwa niratora mucere either nagukorwe kwina tuthiga mucereri ucio ukiruta tunyamu turia tungikuvinga waruga mucere ukiruga ukiria ukorwe winatumathiga kana matoro. koguo natega maii ngoragwa ngitora mucere. Nanarikia gutora mucere; ma ii nimakorwa mematheruku, matheruka ngikira mucere. Niuvesaga ndagika ta mirongo iiri uguo nangiunyiriria nginya mwaki nigetha ndugacure, na ngikira maii maria meganirite ningetha ndugacure na ndukengirie maii muno, na warikia kunyiara. naruma negua wi sawa <hesitation> ngitegura nigetha ngorwe riu ucio na rikia gutegura menye kiria nguria nakyo; mboga iria ningitumira. Nimwendu muno kuria mucere wina <hesitation> wina stew ya nyama mbikirite tuwaru tukarati, tunyanya, dania ana gitunguu saumu rimwe ndukanitie, koguo nijaragia ni <hesitation> ni mbocaga thavuria ingi ngatemangira gitunguruu natemangira gitunguruu ngekira maguta makwa nigetha nthondeke ga kuria mucere wakwa. Kastew kau kathondeketwe nakarangwa gitunguruu, ngikia nyama Ni ikina nyama ya visa visa ngikera waru nikena waru nginekanikira nginnya ivie na nimbikagira mai nigetha ndikarie mucele wi munyaru muno nikera tumai mucele ucio niwisarira varia methali andu aria ngukurwa ninao nimasevagina mucele ucio na mucele usio namasavina kulingana na andu aria ninao nwangorwe ta riu ina andu to athatu ngimekiriro mucele na stew iria nirarugite na mucele ni muwendu muno muno ta riria mundu aumirite mugu ntari ai munogu wagura mucele waoka watega wina haraka arorotie muvele na kindu kingi musele niguo uvesaga haraka na ni mwega alfu nimwende muno tondu ni mwega gwi fwana muno muno mwivugaga tondu wa fwana ndungiruga kindu ta kithere tondu kana gatinji kanda mucele nimu wendu muno uvisaga haraka na wi raithi kuvia.